Suvda suzish uchun, men suzish kostyumimni, qutqarish belbog'ini, qulay poyabzal va karnayni olib ketyapman. Shuningdek, ozuqa va ichimlik suvi ham zaxiralab qo'yaman.